إذا أحترقت الأكل بالمجلاه أو شي بصب عليها مايا حار وشوية صابون وخليها تتنجع لمدة ساعة وبعدين أرش عليها صودا فوج الأكل المحروج وأستعمل السفنجا الخشنة أو فرشاة لفرك البقايا منو لو ما طلع كلو بكرر العملية باستمرار